Yau pa'a tane u'umure kolae usasing itu, au pa'a tane lo'u wana eu loi pere ire au pa'a tane roma lama mite apalawa eu mesa untuk lo'ue uana au pa'a tane pura wane au tane miyele au tane lipia au tane turene au tane lane hasate au tane tahela lo'ue uana opa muri au pa'a tane mulai sa itu elau etue mesa na leia utu u nalea heutu <hesitation> utu itu <hesitation> na laea hutu itu na e eu tue mesa hutu na lei itu es'a eu woite lo'ue na lei hutu huturua sin ata re isa termasuk au uhe setane isa kusus nalo'u uana ehu esi hidup autane nieleu tane pura wane au tane pala au tane lawa au mesa na lo'e uana si hidop opa muri oi temina nalo'o una sina sikuati una sina simuesi sa'aesi na si nana'u barang u hasil na lo'ue si hidup oe temina. Yau tumata suhoi yau tumata kuran au pa'atane sa lo'ue luwa'u u tenaga luwa'u u uhesane nalo'ue tulo lo'ue uana, mulai ya'u mahina roa ma u hese e mesa rena leia tahun tuju puluh tiga mulai esa'a turus elau lae ye na lei dua ribu dua puluh ampa au hese eu turus ilau orasi ahina le'e mesa au pa'a tane sa lo'ue utenaga rua ei au minta tolong paling tinggi lain isa olama rua lo'o uae liya'a tapi yau rua'o una u pertahanan lo'ue rua'u u utina nele segae molama wesie cuma hanya ya'u mahina ruama <hesitation> rua'u hidup mlama mane au bergaul riang riang aya manue mlaw wesie au eyine sa melau wesie tumata sai oti saitam jadi daerah waktu a re mesa sine eu wesie sie ni sam mo ite ulate o eu sa bisa tan jadi au pikir ya esa sengsara lo untuk lo'ue tinanele jadi uhidup lo'ue untuk lo'u tinanele lo'ue uana pale muri sa au pala sahe. <hesitation> lebe tahamo e lebe le'e tapi eu ehu sa kuasa upu ala hatala jadi yau hese sesuai ya hutuwau isin bahwa au ere usi pa ati au tue ua sipa'ati nalo'oe uhu nia u oetimina lo'ue wana si hidup mo kalu tam taka orasi ere olusi ere si nanalai si na au perisa u hidup cuma esere memane au pa'atane lewat na kalo bole na sumata walia ahuesi na sili eu oetemina e amaraio lama patai tane eu oetemina se isa nae olama sue ei <hesitation> bukti lo'ue dua ribu dua pulu ampa ye isa sei namane ye olama su e'u sa'a purawane au u hase de isa au puji rua u diri ta'm, tapi sei namane keluarga hilama nusa piloun hilete hatu hilete saunuru yaputi pun keluarga si'o hasisa u barang ha bage bage barakati upu laha tale tiru barakati bage bage lo'o ni umat ehu ehi jadi esere mesa i majo pertahanan eu turus na'ue ama hidup oetemena kalo hese tam berati. Hau'e na si nana si sae kae potulue oetemina re ire kalu na si hese si piti ria remere si ama singsara ama stenga mati ehu ei yau usi ama yau si u stenga mati a mani mama roa ma hau'e e ira ei ira te lebe ala lebe e sahu teri terie jadi i a ian hatu sae sae sa i pikir ama dirie kalu nae hese i hese ta'm i pamarasi ama anawa sie sie sahe si an sae kalo hiese na lebe pemesa saka ama anawa si mosaru mo kalu tane a im isa rua ului lima si nana isa bisa tam ese lua se telu me sa bisa tam harus lebe na si rasa elo papae pa'atane papaya i ihidup aeyama papae ni kuati ro'ue ma uru paka ni kekuatan si ni kelebihan une sana untuk lo'uei oetemina mo ka upu lahatala kolae perlu iani tenaga ni nyawa ehu er sa kolae esa a oetimina uruse'e jadi ao ana hature isa sesuai yaru wa'u u kekurangan dan mangkali elai hasare mere sa esa helu au hese turus au hese turus i lau. <hesitation> eue eue po iye hu barang barang ehu ehu na lo'o anawa pale muri i mesa tenaga ya ni mama rua mama tenaga sengsara mite apalawa matawana laen laen muturia palita ta'am laen laen muturia usa awe tule sa pikir ama, ama sengsara meriu an biar wae otune hese mansa an biar si kasibi isin ha'a nielo pe an niele sisi sisi aya kasibi se ase tele pun esere mile'e a an nielo olama tasiero olama si ta'm si nanae loeni ane ae sa i sipa'ati tirama kekuatan upu laha tala i tu kekuatan lo'ue me mo kalu tamsa ye lue alae seina jadi biar na opopun esa ae sa ae sa ae na lo'ue ama' a meme na oetemina helu elau esa elau oetemina ma'anusia ama' a memena si mosae oetemina helu le'i kalu nae itie hese tam cuma i i anae i hesese me lae hasare me mane masa kasini hese lo'ue si, si ni nanae lo'ue si eu oetemina turus kalu nae taane kuran berati a manawa si musae kuran kalo i taane he ana berati ana wale'e si musae <hesitation> an. Se ulu lima simese uli i uhu usaha se na si an sisae sipake hisae siale mane lae la lai tam tiso u kepen mane e ana tam tae sai i lale'u sae sai sai me lue sae me nuo kalu he se'e ana berati huesi sama sama si sanang ehu esi lo'ue si lo isa sekei ke si mamale oleh karna ite pa'atane me sa rua'u u kemauan rua'u mau au ingin sengsara au coba u tenaga lo'ue u ana sili'e oetemina lo'o bukti na lo'ue si jadi lipia utane purawane utane sokolat au tane pala au tane <noise> niele au tane lawala lei pun a tane u tane na sa te segala bua buahan sa me sa'a u tane ehu eru lo'ue uana jadi loma lama sa susah tam le'en mo remesa ai hu eru alae si ator si heseru ma oro e o lo'ue si tam mo lo'ue si.